<hesitation> mu bera nɛ wure wa'a ho dimiyan oyi dia mu to ni wɛ mu wure a sununɛ oyi dia ni toni a hamaro sunu toni a hamano sunu bie ni we yera ho wa sununɛ a ci po zun ti cuwa ɲu a to o we dia o yɛrɛ mu yɛ si ni bona a hu'ara ho wɛ ebiɛn mu bɛ'a bebian han mazian nɛ mini ni mian yiase yɛdɛ a han we a le pipian doso pipian benu ho pipian so pa'a mi han ma tete a we nɛ a ho lera mi cio a lera mi cio to ho mawe yo contole um ho wa a bun mɛ famuna ma ho ho wa muwe ta